सिंगापूर एकदा ब्रिटिश कॉलनी असलिली आनी मागे ती कॉमनवेल्थ चे वांग्डी असलें। आनी मागे एकुणशे त्रेसष्ट या वर्षा मलेशिया संघराज्याची निर्मिती झाली तेव्हा सिंगापूर पैलेट फाउत तितून शमिल जाले, पण मागे नव ऑगस्ट एकुणशे पासष्ट दिसा ते स्वातंत्र झाले।